ما اظن إنه أبي أرجع لتاريخ معين ب-بعينه لا <hesitation> أنا أبغي <hesitation> أرجع لحقبة زمنية، يعني أبي أرجع للحقبة حقت الرسول. أبي أرجع للحقبة حقت إنتشار الإسلام أبي أرجع للحقبة <hesitation> الفكتورية <hesitation> أبي أرجع لحقبة الفراعنة أبي أرجع لحقب كثير جدا وأتجول بالتاريخ، سلموني ألة الزمن.